أنا لا أعتقد أن هناك فرق بين الثقة والإيمان بل أجزم أن هناك فرق كبير بين هاثين الثقة والإيمن، الثقة أن تثق بشخص ما أو ذلك، أما إيمان أن تؤمن بنفسك وبشخصيتك.